Hati nka munywani wange bakwijja nakangamba we akwenda kwega kuchumba. Nembagamba emere bagichumba oti, okwata enyanya no sarasara. Okwata obutunguru nobusarasara, no kwata green pepper nogisarasara, no kwata carrot nogisarasara. Then bwokumara kugisarasara noleta auto no tekamu omusefuliya omazire gyogya kurungi, nogitekamu omusefuliya. Then bworamara gitekamu omusefuliya, noleka nechamuka kurungi. Then omare, otekemu obutunguru, omare kutekamu obutungulu, obuleka busokengamu bukwenda kusirilamu katito. Then bworamara, otekemu ki, otekemu enyanya, then omare otekemu green pepper, nazo ozireke zisoke zende nkokuyamu. Then omare otekemu carrot, otekemu nakanzari, haroho abatakulya bunzari no mara no mugamba atekemu enyama orba ebihimba orba ki, nyonwe.